إذا خيروني نعيش في قلعة ولا في سفينة فضاء، أكيد نخيّر سفينة فضاء. علاه؟ لأني نشوف <hesitation> عوالم جديدة نشوف الفضاء نكتشفو، حوايج جديدة حوايج الأغلبية تع الناس مش رايحين يشوفوها حياتهم كاملة. مش كيما القلعة، القلعة مالقري متحوفة، و <hesitation> ومن ناحية الجمال أجمل، ولكن تبقى <hesitation> تبقى حاجة في الأرض، حاجة قاع الناس يشوفوها وقاع الناس يعرفوها، مش كيما في الفضاء تشوف ظواهر <hesitation> تشوفها نتا وحدك برك.